<noise> Gny Voay lafa hiremby gny haniny! <noise> Atagnatagnany ny valagnorahany. Laha misy amin'izay biby mandalo na Fia io na Aomby na biby hafa; akatony tampoky igny da tsy misokatsy da izay gny azahoany hany.